Kin bi seē vōo seē nku ti kugnu nki seē tap ti kunu nyi ya da mai gan wulbā nbob da ma ki bang sengu nda gwo panā gwa pikeyā npanyi gu nda pan sesūnda pan sesu nda pan sesu. Toh nti ne gwarowa ndan ban jame ji yil ambē a ndan yam gan wulba, nbob jamai ki yil ambe seē nda ne din dera bu dan kin ya pana, pau bu dan kin yana gan wulba bgen nda dan wonin gan wulbu guū nyen ki akin ku see tapke ki gwosa npaa sesu ga saito ngbeng gwosu sesu, nda gwo nbengaa gwo aben a’a gwo pikeya gaun zong tepkeya ro ō bin̄ na pipkeya bob an in wume be gan wulba saā bu da neb gambe man dō bu dan na dednatu bu dan seē yegturu rō nda man kāa ni, nma kan sangu nki lemke ga nda wo na nda jun jaa yilugu n da yem gal wulbe gwu nda gwo pike bobbā zon tebkeya tin man do biy obin zon pipkeya ngbeng sesungbeng sesu npi ta kala ko nyem ta ku dunna da nbobta neb gan beya bu dan ta gan mana.